कुत्तों की नस्ल विका व्यक्तित्व का निर्धारण करना मा एक कारक च। हालांकि कै कुत्ता कू व्यवहार विकी उम्र का साथ स्पष्ट होंण लगदू। अगर कुई कुत्ता मिलनसार माहौल मा रै त वू बेहतरीन मित्रवत होलू। लेकिन अगर कुई कुत्ता घर का भीतर बंध्यूँ कू बंध्यूँ रै और विका मालिक और विका साथ मा रौण वाळा विका साथ मा प्यारु व्यवहार नी करदिन त विकू व्यवहार आक्रामक ह्वे सकदू।